نعتقد أنو الحيوان ليمثل شخصيتي هو القطه، القطه عندها إستقلاليه تحب الراحه و لكن في النفس الوقت تكون ودوده و مرحه مع الناس لتحبهم كيما القطه الخصوصه و نعرف كيفاش نتأقلم مع الظروف و في نفس الوقت عندي طاقه كبيره و نحب المغامره و الإستكشاف لأي حاجة جديده.